Mi buran yidugo mi mbara cede dow kare ko nafata am, ngam mi naftira. amma to mi hosi chede am mi yehi mi sodi ko nafata am mi sunan be asar chede am je mi wadi. den Bo wawan mi lorata mi heba chede fere je mi watta sungulla ko nafata am yeso to haaje mai ummi.